to latanaake anti lau, sai to mi hoti mi joɗaake seni dubol gotol. Ko arranmi fu tawe kolte am mi ettan on, e labi am e sauru am, e njaram am, e ko nyame am, <noise> ngam kolte am mi heɓa mi toggo. Sauroam ndun mi heba mi jogo mi fira kulle addahi am du to mi hebi Alla hokki am ko nyamammi daabaji e mi wawi hirsirki goɗɗe. ndiyam am ɗun e wawai yarnugo njaram am mi wawai hebugo din ko njariterai am, nefa am fu e mi wawai darnude bano laccude, e kulle latide, boya bisaaki ko ɓura sembe am ngam jonde tantan fayo neɗɗe ta ɗuɗi.